Meksikaliklar o'zlarini festival va <hesitation> festivallar bilan judayam kuzinlari bilan judayam <hesitation> mashhur. <hesitation> Masalan deadelosmortos, <hesitation> pinkodemayevol, laspodsadas festivallari va ularning ovqatlaridan <hesitation> muhim qismi bu <hesitation> judayam acchiq <hesitation> qalampirlar hisoblanadi.